Fikarakarana lakoro raha ohatra hoe misy fleur maniry de tondratondrahanao zao i fleur io, angadingadinao zao i <hesitation> tany a ohatra zao zany hoe mamindramindra kara hamindra hagnetsa agnana regny anao mamindra zanaka fleur de avankavagnanao aby sy zegny misy fakopako an de ataobinao tany reka.